Na kit skartarja te këto dia shurbise forsi skartarja kullacjonën pë cena, përçë kapitar çerti herë per esempiu nga një del e pran ngë ha e bun tardu si mjidhet brënda ngroh ca klëmsh per esempiu, mua çerti herë më kapitar, inveci na ë pincar se zgjonem all’ottu menanvet e ka ha një thele mish ngë ndutu më ispirar diskursi.